Pos pa megu el comel en un restorán es una ocasión social i especial. Amus, que no tengu essa nesseciá i so escapás de comel i preparal qualisquiá cosa i siguil palantri cono que estó hiziendu assinque no me gusta de vesital un restorán yo solinu. Peru, craru, si me convidan o queamus amigus pa vel-mus pos craru, un gustu de dil al restorán i desfrutal dela carava i la compaña.